A Brezily ao ndreky zen̈y, toetrandra zen̈y ao karà araiky mafana lalandava in̈y zen̈y amindrô mandava-taon̈o zen̈y zen̈y ten̈a ny mar- ma- ma- mampiavaka irô ao. Aviô miôvaôva karà ny mahazatra fo zen̈y. Arakaraka tan̈y misy an̈ao fo zen̈y <hesitation> tamperatira ndreky. Raha ten̈a ny midôminy karakôry fa zen̈y zen̈y ten̈a ny mampiavaka irô ao zen̈y e zen̈y.